Tiñú chi mani ntéti juu juu ntéti nu ni kiwi xi va kuntiji suan ntee kiti ñua te saa jinaati nu vai kuntiji suni ka ntee xaanti nuu vai kuntiji.